Deen ñakene nruchi deen aci ta aciti ta kadon tikado, kuchinri nruchi uu chín rute aciti jan, ta deen jan ta rea nruchi nruchi uu a nruchi nani chín vendre, citi jan ta tikadon kado, ta nruchí jan ta nruchi nrea deen, chin vendre.